नाइजीरिया बोअस्ट्स खूप वैब्रंट आणि डाइवर्स कल्चर, सापडता। नाइजीरिया या एक घर कस अस पाच लोकांच्या ग्रूपा खातीर। ते मुणजे हौसा-फुलानी, इग्बो, आणि योरुबा खूप वोड्ले। डायवर्सिटी रिजल्ट्स खूप रिच टेपेस्ट्री ट्रेडिशन्स, लॅंग्वेजेस, आणि कस्टम्स मणी। ट्रॅडिशनल क्राफ्ट्स लाइक वूड कार्विंग, पॉटरी, आणि वीविंग हैसार मेइतात। थ्रायविंग कंटेम्पररी आर्ट सीन। वर्ल्ड-रिनाउण्ड फिल्म इंडस्ट्री, "नॉलिवूड." हैसार मेइत।